mopeti horario ñanoivaera yande paravikiarupi, <hesitation> mbaetikoo, oime yave responsabilidad ñanoï, mbaetïko yaeta, yayembo sujeta möpëtï horario esctrictore, si no que oimeta ñanoi mopeti horario flexible, jare jukurai aguiyearavi ñanoi presion, jare yaikuatavi de que yande oime yave yande paraïkiape yambo cumplia hora jare yaevaera, yamboekovia vaera opaete yambo pierdeva, jukurai aguiyeara ñanoi mbaenunga problema.